Ман аввал ба кӯдакам мефаҳмонам, ки велосипед чӣ гуна кор мекунад. Сипас, велосипедро дар ҷойи амн ва ҳамвор интихоб мекунам. Ӯро нигоҳ медорам, то ки натарсад ва эҳсоси амн кунад. Оҳиста-оҳиста дастамро раҳо мекунам, то худ ҳаракат кунад.